Ya si koukou sasia wian numa kato wana ya si tuanena karna hari hari ngate wea kukuman awaktu se tuama piaraan ni koikou sea mangetaan hari hari si wia numa jadi weangkumaan keretnas memang marior teim sasiawali nasi meemi sekokor tumingkas karna iri kenalena si toui moramela taasia meka punya tasumiwika katua naamo, jadi weta se koukou se meteu si pemaimain hari hari tuana mo sa koma e donesiap mpopotoongen ka apa pewewangker sikeret tenula sikili imarioroker nyesi koukou kayo me sia ko melengola wesas toro edong hesia kumane nia domoola komelotelu ka apa apat se kaampit tenas se temingkas taan saituma sebantar ole meimo ulang keret tenuna yang penting seari moloola lase koukou kaampit tena taasa peloloonaape se suape nemanesi jadi weta se tuangna sekatou wane koukou situ walina semei se soosotumaa mimis koukou taasa sia makapunya si luma Se mange mamei se koukou sedang kari kere telu semei sakasewo kalane walina koukou mei dei, jadi yah kimina biasa mo tuana se koukou sakuwi tumong semema meimo kasewe motou moka serano kikaneta jadi yah ketu tuwano kane koukou sakimaka punya wekawe alase semei amange kumela wasmerok paarn <hesitation> mina biasa mo weta asape doan kumane esa he makali se tumingkas semei dei mo jadi seko medo teaken dua hari alo teamedo supaya se koukou melarang semoup jadi dengar dengaran ni koukou sekatuare makapunya